Ay kushar tisko soka kagr weakon nog nilli, weakon jellig jellinan agar nilli, weakoni kitiega ann idechie nanae dolab nilli.